أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي كان لما انتقلت من المدينة، لمدينة تانية؛ عشان أكمل دراستي، كانت تجربة صعبة في البداية خصوصًا بعد ما ابتعدت عن العائلة -والأصد- والأصحاب، لكن علمتني الإستقلالية، والصبر، وكيف نتعامل مع التحديات، أثر علي هذا الحدث بشكل كبير.